பயணத்திற்கு செல்லும் போது முதலில் உங்கள் ஆடைகள். மிகவும் முக்கியமானவை தனியான காலணிகள் மற்றும். பயணத்திற்கு ஏற்ற உடைகள் முக்கியமானவை அத்துடன். சில பயண பயன்பாடுகள் தொலைபேசி மற்றும். அதன் சார்ஜர் தண்ணீர் பாட்டில் வேகமாக சாப்பிடும். உணவுகள் முன்பதிவு செய்யப்படும். ஹோட்டல் டிக்கெட் அல்லது ரயில் மற்றும் விமான. டிக்கெட் போன்றவை தனி மருந்து பெட்டி பிடித்த. பாடல்கள் அல்லது புத்தகங்களை எடுத்துக் கொள்வது கூட. பயணத்தை இனிமையாக்கும்.எந்த வகை சிறிய மருந்து. பெட்டிகொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதும் முக்கியம். எதுவாகவும் தடைகளைத் தாண்டி செல்ல என்னடா. உழைக்கும் பொருட்கள் இருக்க வேண்டும்.